जपानां सुधा चाय समारोह (चडो) मानण सेलिब्रेशन जाता तेतुं एक रितुअलिस्टिक प्राक्टिस जी माइन फोकस्ड करतात चा तयार करपाक आनी ती पिवपाक पुण ती एक प्रकार ची माचा चा मानण असता। ओनसेन (गरम पान्याचो सोर्स): योह एक प्रकार चो तेंचो सन जेतुं ते लोक पावारांच्या गरम पान्याच्या झाऱ्यां आपुं न्हातात ते खुब औषधिचें मानणपणि असता। वंदन/नमस्कार: एक ट्रेडिशनल वे जेतुं ग्रीटिंग दिवप कोण्याकय, जेतुं रिस्पेट वाटतात एका मेका कडे। चपल काढप: घरां किवा खाइसार भितर सारच्यां पैली चपला भिर काडप। नूड्ल स्लर्पिंग: हनमी (फुलांचो नजरा): चेरी ब्लॉसम झाडा साकळ बसान तेका अप्प्रीशिएट करप। सुमो रेसलिंग: एक ट्रेडिशनल जेतुं जपानीज मोठ्या प्रमाणान सुमो रेसलिंग खेइतत।